नॉर्वे की पाक शैली अपनी पारंपरिक सामग्री व साधारण स्वस्थ खाने के तरीके के लिए प्रसिद्ध होती है। यह खाद्य संस्कृति नॉर्डिक खाद्य शैली से रिश्ता होती है और इनमें ताजगी से भरी सामग्री, मछली, मांस और डेयरी उत्पादों को प्रमुख स्थान होता है। नॉर्वे की पाक शैली में हाल के वर्षों में आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्वादों को भी अपनाया है। जिनमें से व्यंजन विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। नॉर्वेजियन भोजन आमतौर पर स्वस्थ और पोष्टिक होता है। जिसमें ओमेगा तीन फैटी एसिड से भरपूर मछली, ताजगी से भरी सब्जियाँ और उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद भी शामिल होते हैं। नॉर्वे में खाने का तरीका संतुलित आहार को बढ़ावा और बढ़ावा देते हैं, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन शामिल होते हैं। नॉर्वे की पाक शैली अपने स्वादिष्ट, पोष्टिक और पारंपरिक व्यंजनों के लिए जानी जाती है। यह न केवल खाने का आनंद देती है बल्कि सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान करती है।